Si hafleira si hafleira tu huan si huna hasefara heloy tu misa masefu langsunghe huna esen ata lanem, si huna hatalane huan, sin hata sefu ufaya maun, ufaya masek mata sefu loy huan si lep sefu mansia abute nira <hesitation> abute nira huan ara esen tohut sanin mehun am bh, am buhu am tebu lohuk am inoni amra kele am esen hufeye. Am esen hufeye huan am huna am bala keha lotu am rasai bem am foi- foi loy huan sampe malafu am hakalay nira, nalame munaini sitak laise tahala, seta hala se'i sefu ase huna ese enin faini faini se ese hala foley launi se hakutehe se ese lau ufayam, lau ufaya huan si istuku leku se huna ese enmele unem leu huan si huna hasife esen mele uni meun se- se huna si dar sefu sehira, sehhi sefu langsung huan se bakatra loy au in suda pas leke anho. Se hafleira se hafleura tu huan si huan hase fara heloy toi misa masefu langsung se huna esen atalanim, sihuna hata lani huan sin hata sef hufaya maun, ufaya masek mata sefu loy huan silip sefu mansia abute nir <hesitation> ebute nira huan ara esen tohut sani meun am bohu, am buhu am tebu lohuk am inino amra kele am esen ufeye. Am esenni ufeye huan am huna, am balakehe lotu amra saibem, am foi- foi leu huan sampe malafu am hakalay nira. Nalame se munaini sitaklai sita hala, sita hala se'i sefu ase huna ese anin faini faine se hese halafoley launi si haku tehe, se hese lau ufayam, lau ufaya huan se istuku leku, se huna'en mili unem loy huan si huna asif esen mele uni meun, se- sehuna sidar sefu sehira, sesahi sefu alngsung huan se bakatra loy au in suda pas leke anhuna'o